A taka nka ye kaaso jna ni kuu ye vijli, jna ni kuu nuni, a jna ni kuu taka nka, ye lo na kua'a te xi <hesitation> na kuña'aso iyu'u ndute modo ye lujua na kua'ai, te landaso ñu'u ye'ei, ko <noise> oi modo ye lo lujua na kuvií na kuva'ai.